por ejemplo y xwiyná xloxla diꞌtsë, xtiꞌdzma guꞌn nak guꞌn xneꞌma, bokga pur diꞌtsë xneꞌ minngol saꞌndge naꞌ xwiyná uloxla xtiꞌdzëma y nots naꞌslo nots naꞌslo ic̲h̲ë español, lo loxna xwiyná lëꞌkga wen wen iseꞌdmu porke nlasu or lëꞌma nandc̲h̲o, gaknanc̲h̲o por ejemplo na ziꞌd minndoꞌ zic̲h̲oꞌb lo gitsluyu nandcha minndoꞌ ineꞌ ineꞌ diꞌtsë, yu or xlaꞌnma ineꞌma ditsë lëꞌ minndoꞌ xlëꞌ xlaꞌnma ineꞌmu xneꞌ minndoꞌ nandná bekwaꞌn i xneꞌlá, por eso nlasu pues wen iseꞌdmu par lëꞌnu wen isedná ic̲h̲ë diꞌtsë yu or gak- gakdc̲h̲a inenu gakdc̲h̲a gunn- ná par ineꞌmu par gan bapa lëzë guꞌn ic̲h̲ë lë man, ic̲h̲ë lë berdur, ic̲h̲ë lë fruta nex ic̲h̲ë ic̲h̲ë gunu gakdc̲h̲o, por eso nlasu, wen wen iseꞌdmu xlox xlox ic̲h̲ë guꞌn ki lo na, diꞌtsë diꞌtsë gunu sdzaꞌl ldoꞌná sdzaꞌlc̲h̲a ldoꞌná gunu, gunu xlaꞌnc̲h̲adaná iseꞌd minndoꞌ, iseꞌd minndoꞌ dzekna ic̲h̲ëma ic̲h̲ëma zak ineꞌwu dele ba zuma zak siama xneꞌma diꞌtsë chut gonda bekwaꞌn xneꞌma, gunu lo sdzaꞌlc̲h̲a ldoꞌná iseꞌdma.